Yatu <hesitation> biasa ke ku katakeangari biasa tu ula a biasa magigi lukite ke <hesitation> ani biasa duga ke, na <hesitation> pittoki biasa langsung malato biasa lettetarka. Iyatu pittona biasa duka taraogi to sipumbudaki na keke. Awanike sibatingula sibatingging, biasa biasa nakandeki, biasa duka naampolo ampolo kalebuki, siba budong tia kampong na na kande tau sea sapi, ke ani bayi, ah magiluki saba biasa tau biasa na anu to na ka gigi, biasa na tanduki, biasa biasa duka to na kande tau tapi kan kita tau sallengki jadi tea dikande. Biasa duka biasa na duka sitambung na maigiki nasaba biasa taina mabbau ke bayi. <hesitation> Saba deng biasa na na ula na ke <hesitation> kecoa baritti tonganri tapi magigi tongan ki kitai saba jo biasa klose na biasa tama kamar biasa magigi ki ani ana toi saba biasa jo jo wc jo anu ma riga-riga